﻿सबसे पहले तो प्रोटीन वाली चीज खानी चाहिए। दाल होगी फली होगी दाल में मूंग दाल मसूर दाल अरहर की दाल चना की दाल यह सब चीज प्रोटीन की पूर्ति होवे सोया चक्ष ग्रैजुएल्स यह सब मांस के बराबर प्रोटीन देवे छ थाई की वजह करते हैं। सोया दूध पी सकते हैं। नट्स बादाम काजू यहां से सबसे ज्यादा प्रोटीन मिले चाहिए और अनार हो गया बीज हो गया आशय की चीजा से प्रोटीन बहुत प्राप्त कर सके छ। ओर हरि सब्जी होगी पालक मेथी हरि मटर होगी इनमें अच्छी तरह से प्रोटीन होता है एमे दूध दही पनीर य में कैल्शियम प्रोटीन की पूर्ति हो जाए जिसे थाई मांस काबा की भी जरूरत ना पड़े।